مشروبى المفظل هو القهوة نموت عالقهوة رغم إني قبل ما كنتش نشربها مع توا تعجبني عالآخر، أول حاجة نجهزوا الزاجوة نعبوها بالماء نحطو فيها ثلاثة مغارف بن ونتفو الغاز نحركو الغاز نخلوه عالآخر ماهوش قوي خفيف ونخلوه على راحة راحتها لآن تطيب وبعدها نخلى الحليب ونخلطهم مع بعضهم حتى أنا نحب القهوة بالحليب ونزيدها ثلاثة مغارف سكر.